<...>Mba azafady lahy, mba afaky ambenanao va lahy ñ'alikako toy, fa zaho misy liako zay, tsy mentsy mandeha aho enanikio fa la ilia toy la lia la tena ilako la tena miasa amiko zao lia zao, la tena ha, la tsy misylay ñy raha ho volañiko, fa mba afaky ambenanao va lahy alikako toy e, alikako toy moa i etoo tsy raha misy olo miamby azy fe zaho tsy maintsy mandeha liako toy la tenaa, tena tena manandanja amiko liako toy enanik'izao, ka mba azafady roe mba ambeno alikako toy.